Lem aweeng amai si'nai wei wei. Am luen nan aro' nok doi doi si'nai

Ndeeh ceh um nnau ligit lem beeg eek la’ alam ena abien non ligit eek parau lem beeg eek

Nyen nok on amai aro' lem amai hmueng lem aweeng amai, amai selalu aro' nyen marang-marang atau pwal-pwal, pinat wai nah nok selalu an amai arok lem aweeng amai Saban.

A....nan kerajaan nan aro'lem aweng amai dong ulu Baram ngai lem a..lemawengamai long Balong, Maya pei erat Miri sing Baram mai ulu ngai anok aro' kerajaan a...aro' nok aro'a...wan aweng amai..

Mung mung an nyein nok nan eek wei laan ai, eek nyein bol, nyein batminten, nyen boli bol nah, mai nah nyein pakau..mai ..nyein pakau ngan mai non nceh mai mai bietnam.

Nan masa eek wei laan dong luar nan masa eek wei laan dong lem. Abien non, arai parap nnal mai luar parap nnal mai lem

skolah nok an eek ai nok nan eek mai ai erat ai skola long Lamai pi nah mai long Banga pi dei eek mai arai Baram wai

Ek wei laan si warna(kala) , warna(kala) saa' paling (pelabi) wei laa'

Ek mai lual nal aa leongdeu ianah wei' salah an ek nal, nah nok inal ek siu hnai ina. Pelabi wei' lah' leongdeu nok nah abin yah wei' lah'.

aa lem pasal kai kerja ek am ek aa cuma ek sik lem lun aa sekola ai sik lun nok sik kerja aa arok mah nah nok arok ek sing lem siu nai am am kerja nok eei nok erat nah erat lem kee kerajaan cuma ek arok eei kerja dong hma' dong lem aweng saja

Nok nan eek plabi rah yaat eek si' eek si' um anak Sa'ban um plabi mawang yaat eek kuduet jadi si' anak Sa'ban lah um erat, erat lun arai ciek arai rah jadi anak Sa'ban lah eek plabi mawang yaat

Aa… nai noknan am wei laan eek aa… aa…deeng, aa… ketam, nan aa.. awiit abin eek am aa..wei maan awiit nok maq nah, abien eek aa… elijik si’ noknan maq nah dei nah eek am laan noknan maq nah

Aaa lem ayo' aaa iklim ñan nok nan wei' mlun ai, lem nan amai nah aa hnep ngan biriu.

Sung hneu anak-anak nok nan nok mak wan brung lah, anak mak aa kudut sung hneu, sung hneu.. beladin, sung hneu non, sung hneu lun nok plabi (aa..non tabei) pasel masa lem lun alam lah.

Lem hnau ek, supaya lun ek pelabi wei' nonoh lem hnau ek lem siu mah' ciak tau supaya arai am tosah lem ayo' lun arai.

Nok pi leh arai ai biasa le arai adin jintoon ai ya nah jin blin nok belseng lah' sem.

Ek minat ligit lem bek ek dei' ek minam ligit nok dong lem bek ek ai, supaya ek leh' lo' ligit lem bek ek.

keadaan lun noi nai teknologi sik nan lun mabel mlun noi aai ialah lem pasal telepon nai abin lok nok on kan lem telepon ai

Aa lemluen brou nai aa bank aa bank lem talian nai anok paling mlai on tam lemluen nnoi ai aa mmup ligit

Maw, luen nnoi nai wei deeh pakai mmueb lem telepon, lem telefon nai mmueb-mmueb sin nan luen supaya anak maq taw wei le’ papah duet deeh la’ mai mmueb sin, non-non ai

aaa al nai aa yalah si' fwang nok biasa on amai la'eu, abin yah aa jadi si ayak nok aa mlai on la'eu dong dong hma

Si sungneu nok an amai bangsa saban nyer ,sungneu noknah bileng lem din, nah sungneu nok pelabi wei an amai bangsa saban nyer erat maon

um biasa lem lak alem. um paling weik laan dong luar, abin weik birieu ngan um am plabi plok kudut dong lem mak

Aa mau aa let' kira let' la, let' let' mai lipan dei nok ma'nah lah

Hnau amai lun bangsa' Saban, plabi' wei laan amai aa mat Teknologi nok arok perintah nnoi yeh wei yah handphone, wei yeh laptop, wei yeh kemputer. Nah nan amai wei la'an lem lun perintah nai.

Lem lun nai wei laan arai hngui ngan tuyang arai, abin arai saling menolong ngan madei si brul dengan(ngan )nok wei

Telem hhhhh

Padei' nok an eek mrai nlùn ngan ek nok adiu, supaya deh jaga brul deh, supaya deh am hnet si anok tusah lem luen deh si'nah ngai.

Leh hmeu Saban an deh masa ep

Lem sekola amai nan lok naan hmeu nok naan amai blajar ai nan hmeu bahasa ngan hmeu Orang Putih ngan hmeu aa Melayok, aa nan tah hmeu aa Ke'nak

Dong nan eek si'nai nan bank, macam bank ee bank ee Maybank kah. Eek mmup ligit lem yeh supaya ligit noknah selamat am parau.

Erau nok pelabi Wei wan eek ialah erau kawin.kawin anak, Cara lun saban, nonoh nok Wei laan amai.

Kai arai lok-lok kawan(toyang) dan(ngan) nyen hgui-hgui dan(ngan) padei'-padei' wei, nah nok alin wei ai

"a""lem bahasa dik-dik meu' nok lek ek ai a""mue sa'ban mau, meu orang putih it, mue lun kenyah uman meu lun kelabit kuman."

Lem hnau ek pelabi wei' la'an ek nok aro' leunmral alam dei, nah nok nan ek wei' yat abin non, deh pahat-pahat aro' lun lem masa deh.

Lem lenat amai nai, nan nyien nok nan amai weik anak-anak nyien nyien atau, atau libeu.

nok an deh aro' lem laton alam dei nah deh ma mbral ai la' mai laou nok nonoh ai deh si nah supaya deh aro' yah dengan wei' ngan jagak yah lo'

padei nok an eek brai wan toyang eek nok enjeu' si' anok yalah mbrai semangat wan yah, mbrai aaa yah mbrai aa si hnau nok am enjeu' supaya yah parap ngeluar hnau nok wei' ngan am ta'ot

Lun nok alam ai, nok laeu' lun nok lemmale ai, lun mah' mral-mral lun mah' wei' leh' mai laeu-laeu lun mah' wan anak nok lem aweng amai alam dei, deh nah wei' Mai laeu' deh.

Lem um le'nat amai nai nan tah um goro' goro' nok matol aro' aro' hmeu tam Saban nnai dong um lem le'nat amai nai

eek perlu si surat erat nan perintah ensuk eek matol rakyat lem aweng eek supaya aweng eek parap maju atau parap wei'

Sape si wei aeu-aeu taang ai yah nah sape lun kenyah

Sayur nok biasa nan arai panet sieu ai' ya'nah ret aa bayam ya'nah ret nok paling wei vitamin.

Lem nan amai nan nyien on amai yeh nah nyien pakau nok nai amai maseeu amai lem aa…amai lekuu’ nguui ai

Eek minat ngan aa ligit lem bung mak eek, aa.. kerna yeh sik ligit nok nan arai perlu lem lun arai, nan arai parap mlei bre' mlei nok perlu arai lem lun arai nonoh tah lem tak hma arai mung2 lah

Lok kerja dong hmak sekolah ai anak hnau, papah dut ek lak arok yah supaya aa kerja nok neh wik laan on lun nhal

Aa.. lem lem lem lem long atah arei malan, malan pelan arei mei sik sik nok on arei kira yeh adieu aa.. sentiasa enyen saja arei non nok an arei aa.. arok nan arei mawang yat lah nonah

Lem Aweng amai nai , pro si wei aeu yah lah pasal lem madei lem ayo kebenaran hmeu Tuhan

biasa bintang pilem nok um pi lek arai ai, um slalu..[um] wei laan yalah bintang pilem um industan

Bintang filem si selalu on arai wei' la'an nai ai ianah aaa industan.

Pelpat rah ek lem siu nok lah ma' tau dei, ianah supaya ek menjadi si lemlun nok berguna lemlun nok aa an lun laeu', an lun nyel, bahkan nasihat mung-mung lem lun lem bangsah-bangsah ek.

Pelpat amai mat telepon bimbit kai amai lak emeu neh ngan lun ngan amai, dei amai parap emeu deh maya telepon nah, kai amai am nan telepon am amai parap emeu, jadi lem siu nai mung lun, mat telepon bimbit

Usually there are many types of sape sounds.the ones we use to play are ngajat and joget2. There are many types of sape

Mau atoel lun mai mai blajar lem ma' skola ngai alam nok nan deh ma' goro' ai mai madei madei anak supaya deh aro' non nok an deh lem skola ngai.

ek pelabi pelpat ek neh anak ek kai lem sekola ai supaya deh parap la'eu arat arai tau kai arai lun mral ai

Lem lun noi nai, lun sik on lun kap lem siu nai yah, lun nok erai Tuhan Ala ai, Tuha Ala' aa.. nok ngatol lun.

mau kerja nan nok wei laan arai ai kerja lem pei' ngai, ngan lun kerja lem pei' yai mai kerja wan tanak wai mai mai arok anok an lem lun ai

Mau, nan..nan bung ma'nok parap minotlem ayo' pu'un, nan ayo' atol luen deh abin deh abin amai nei se' seturunan nok am amai nei beransingan erat se'bruel ngan se' bruel, jadi amai le' ya nah keluarga amai am yah adew mai bangsa nkan bah Kan amai le' ai-ai nok hgui amai AI.

Lem pilan arai mei adieu, hnau arai, lok nok nan arai mabeil, abin arai taot, si pilan arai neh, am arai lek non terjadi lem pelan arai mei adieu ngai

Aa Lem lem keluarga arai nah luen mral alam arai nok matoel matoel sungneu erat alam sing cucu cicit deh